بين رياضي مشهور وموسيقي مشهور نفضل انه يكون رياضي مشهور. تراه قدوة احسن يشجع للصغار انهم يلعبوا سبور ويهتموا بصحتهم اكثر. نتصور نجم يأثر في الصغار اكثر. اما اني نغني تنقدم المتعة حنية. صحيح فالاغاني ثم رسائل اما الري الرياضي يخلي بصمة اكثر. ويأثر على نمط عايش يعني يعيش الصغار.